ʻo ka mua, e hōʻoia ua pio ka ʻoma e wehe i ka ʻoma. e hōʻoia pū ua mākaukau nā lako e hoʻomaʻemaʻe ʻo kaʻu hoʻohana wau i ka winika kēlā wai winika a me ka pauka ʻoma e hoʻomaʻemaʻe i ka ʻoma